ما جت فكرت بال - بالموضوع ، لكن أعتقد أنه كل مكان وإله مميزاته وإله عيوبه ، ترى قرية صغيرة هدوء ونظافة ونظام ، المدينة الكبيرة التقدم والعمران ، ما بعرف الصراحة مين بختار ، لكن ااا أعتقد إنى أبيهم الأثنين بنفس الوقت ، يعنى أبى محل يجمع بين خصائص الاثنين.